Este mdoxkuan thi amariyo', tya este, mbyo yi'n, yi'n este yi'n chilit, na mdobna' nya yee, naza jwa'na mblon lo kald ngid, le yi'n mda kolora, na ngo lawai, na mdoxkuan mol, le mol este nerla' tomen diyi'n, nerla' tomen yi'n chileanch, na este yoo re la, re- or re cault- clav, este mbay nakon este naa ze nguyla' ngid naza ak frit re jwa'n, chuxa', nchayida', chele este anjojii' chux yixa' yake ngokfrit jwa'na zera yee chele dii yi'na' len len kald ngid, zera gosa lyaba', mbay na yo gayeta' o pann- naza' jwa'na ak nan mol.